Ninanyaarwa apaapa nkakuura apaapa shule tasoma miningani aha, <hesitation> kipindi kira ntataja vasinga taja vivii sana tivaa matosi yavantuu vaa, maanovaa vasingaa vaavantu maa noshtakiwa.